Fomba fanapahako hoho mba tsy hampandratsy azy: tapahako amy fanapaha hoho, coupeongle. Fa tsy tapaha ampotony eny loatsy fa somary asia lavalava kelikely i amizay tsy mandratsy.